Fritch nidohu wa behite lam tariki Ndohu wa ongam shibu gohunde fewa Mananyam ndu Ko kusel Ko on dieyam Ndohu waran dieyam fewa Sa aigohawa da gankara Yajungi tiri toy Di ite lam tariki oni To ite lam tariki do face Indi am fewa nhaawa da gankara